su rayyuwa dan adam kai so yo muni mu daji yabu janga ga lamba mu har hakimi mu ai na dom ta muni mu anak lamba, lamba ki si an hakimi, hakimi- hakimikoka bono ma i, ki ma i ano belen biyya no so biya ni ishe dam tini ko gebek mu ki janga mu dalan ko billa a fatetu ki janga an tu eru dajiyabu don bo jenu mu bu an zob kan su damuwa mu duk aimu ina si mu dalan ko villa a gaban mu janga wen se eh do mi a tema ke muni ma duniya moi muni a imu billa don mu fozo a mer she bu gwalla mu wan ni ki fuzo ke mu shesha bone amma albarkacin deyi ma dom zuwa dajiyabu.